Nah masalah misalnya tagurai lah, tagurai tu misalnya kita takana rumput nang pina landap tu nah. Inya pucuknya tu, kaya apa yu lah? Nya bisa menyayat ka tangan. Nya kada rumput wara pang. Butuh kajung tu, nyucuk tu sakit banar tu. Habis tu, paring- paring bisa jua, makanya diulah urang gasan nyunat ya kalo bahari. Nya- nya landap pang ujungnya tuh. Nah misalnya tagurai tuh, mun menurut ulun jangan sampai takana <hesitation> dabu, napa- napa tu diulah barasih pokoknya dibasuh dahulu. Misalnya kadeda, di kampung ni kadeda alkohol, kadeda napa- napa, nah intinya tu dibarasihi dahulu. Bawa ke banyu, amunnya bawa ke banyu ya kalo di- dikasai akan banyu ni dahulu ke wadah nang tegurai tadi. Nah munnya sudah barasih, ditutupi pakai napa, misalnya kadeda perban apa segala macem, tutupi pakai baju kah dulu, napa kah dahulu. Yang penting jangan sampai tekana apa kaytu nah. Jangan sampai tekana hal- hal nang kada steril kaytu nah. Nya kena inpeksi. Magin bebangkak kena misalnya tekana napa- napa tuh, ngalih. Apa lagi luka ganal, nang kaya kita gugur bekandaraan tu nah. Gugur bekandaraan pastinya tu sudah di kutah pang lah. Nyaman dah tu misalnya becari alkohol, napa- napa. tu liwar pang, sakit pang misalnya dikasai alkohol langsung. Tapi kadapapa hilang dahulu napa- napanya tu. Kadeda yang meulah inpeksi kaytu nah. Nah, <hesitation> dikasai akan alkohol kena takuciak sasakali kadapapa ya kalo? Tapi barasih. Nah habis itu ditapali pakai betadin pulang, betadin ni supaya mempercepat rekaperi tu nah supaya lakas membaiknya. Misalnya kada dikasai betadin kena, nya baya- baya barasih kaytu ja lo. Kada belakas ampihnya. Misalnya kita bealkohol, bebetadin, habis tu beperban nah itu lebih ke kayapa yu lah? Misalnya penyakit tu lakas lah ampihnya kaytu nah. Lawan jua luka nang ganal- ganal ni, misalnya kana kanalpot batis. Kana kanalpot batis tu, kena hirang pang batis ya kalo? Tapi langsung ja dikasai. Misalnya ni di kampung pulang ya kalo? Kadada salep kadada napa- napa kasai akan odol ja dahulu, odol. Odol tu kan nya fresh kaytu nah. Ini ujar urang kampung jua pang lah, kada tahu bujur kadanya lah. Nya beodol buhannya tu bahari. Beodol lah dikasai, <laughs> tapi pinanya kada bujur pang itu, tapi dah ai dah. Amunnya di kampung kayapa ai algi ya kalo? Nah, bayak pang luka ni lah. Habis tu amunnya tesayat misalnya kita bemasak ni, nah tesayat jari telunjuk kah apa kah. Amun kawa langsung dibasuh jua tuh. Soalnya alat- alat dapur tu kan bakas- bakas berataan lo. Kada- kada- kada bersih banar kaytu nah, ada nang bekas menyayat hayam, nah habis tu kesayat ke tangan. Nah itu bekas tahi- tahinya kana lo? Inpeksi kena lamun kada langsung dibasuh. Kita <hesitation> nyayat ayam nih, takana <hesitation> ususnya. Nah ususnya kan wadah- wadah paheraannya ya kalo? Jadi rigat banar tu ladingnya. Nah, kana sayat kita lo, kada- kada sengaja nih tesayat tangan surang. Habis tu dibarasihi, habis tu dihandsaplasi dahulu, nah kaytu.